Dwuma tsitsir a miridzi no seseiara yɛ kasa nkyerɛasee, wͻ ber a merekyerɛkyerɛ Borͻfo kasa mu ase dze akͻ Mfantse kasa mu. Na dɛm dwumadzi yi, ͻyɛ me enyigye yie osiandɛ morobͻ bra a ͻbɛma obi so enya nyimdzee bi. Osiandɛ dza merekyerɛkyerɛ mu akͻ Mfantse no, nyia onntum nnkenkan Borͻfo no botum akenkan Mfantse no, na nyimdzee a Borͻfo k - buukuu no dze to gua no, ͻno so enya wͻ ber a ͻrekenkan Mfantse dze no.